Yakshanba haftaning eng oxirgi kuni bo’lib, umumiy dam olish. Faqat oila bilan o’tkaziladigan vaxt, ibodat, osoyishta kun hisoplanadi. Yangi hafta boshlanishiga rejalarni tuzsak ham bo’laveradigan kun. <noise>